Eee ny ilay ny trano mihiboky, ilay i el-elana amin'ny fiparitahan'ny arety maro samy hafa la i misy voanarety mifindra la apihoboa i da ao i mandrapaha sitrany.